Men ko'p hollarda onlayn xarid qilaman va onlayn xarid qilishni afzal ko'raman chunki u qulay va vaqtni tejaydi xar qanday joydan <hesitation> arzonroq va yaxshiroq variantdagi mahsulotni topish mumkin.